Injí dëmbaţ ifeţar mom injí dëmbaţ ifeţar de; dëmbaţ ifeţar injí <hesitation> nindooni pepëmob kaloŋ adoon cíţañ ñáan naloolan; namënţ nuŋ doon cí ŋáan me dëpú wi nabi man pëya ubaabuwund káatadëmban irëlasiyoŋ mak nánul, waw. Me biki ndeeka yandaráan, biki ndeeka yandaráan ayëlan bañaan babáakër <hesitation> përesëk wund aráan këráan nábúkal, bañaan batëb ţañ súntin bukuŋ uráan. Buyëlan pëka ngëyipal ngëëntáaja ngëwáanţ, baloŋ pëya ngëyipal ngëëntáaja ngëwáanţ ná ngëtëb.